Ël pes ënt ël frigo pöle tenilu masim düi di përché pöi a diven a spüsa e a diventa periculus da mangé